في- في إحدى الليالي، ضاعت عائلة من الطيور في أثناء الهجرة، موسم الهجرة، وما يجدروش يعودوا مرة أخرى لبلادهم، ولا جدروا يكملوا باجى طريقهم معرفوش وين ماشيين وتاهو.